هل تفضل العيش في بيت على شجرة أم بمركب يصلح للسكن؟ ولماذا؟ أفضّل العيش في مركب يصلح للسكن، لأنه يخليني أتنقل بين الأماكن وأستمتع بالهدوء والموية تقدر تستكشف أماكن جديدة وتعيش تجربة مختلفة في البحر كمان المركب يكون مكان آمن بعيد عن صخب الحياة والأرض